Tovuq turli xil usullar yordamida pishiriladi. Misol uchun, mikroto'lqinli peshda uning usti yog'lanib, ichiga turli xil mahsulotlar solinib, falga urilgan holda qirq-qirq besh minut tamomida pishiriladi. Qovirilganda esa, u yog'ida qo'virilib, ustiga kartoshka va boshqa mahsulotlar solib, qirq- qirq besh daqiqa dimlab qo'yiladi.